Hmm… Süük maitsõs halvastõ jah? Mhmh. Äkki hoobis tiiq iseloom maitsõs halvastõ? Ei olõ kunagi tuu pääle mõtõlnuq, jah? No muidoki! Kuis saanuki inemine ilma ajodõldaq mõtõldaq!